Daymna werwea fackil werwea fackil salamelon werwea fckil dakin, tala dunya malay gubala kir tagni <hesitation> salamli werwea fackila salamta nubinog irbirdagmo, lakini <hesitation> enebiungon صلي الله عليه وسلم <hesitation> salamga werwea fackiel <hesitation> bagnia igi yani, salamga daymana kir weako agjenanan fa salamlog bagninami, salam diegda ameni ayie toue zat salama, ayei en toue lon salama nadifagokani nana eri mala dan gubala kir tagni nami.